ब्राज़ील के संस्कृति काफ़ी अच्छा आ। ताइकाके संस्कृति भारत के नज़र से काफ़ी अच्छा आ। भारत के काफ़ी इज़त करा और भारत वादे काफ़ी इज़त करा।